Lɔŋfeŋɛ nu waegee anu bɔɔ nu bɛ ŋna a liya, ŋna a liya bɛɛ komu mbɛ a lɔŋ, kɛ wee a soŋɔ kpɛɛ wee. Táai bɔɔ bɛ ŋ fala mɛɛ ai ma wakɛ mɛimɛi mɛi komu mbɛ a lɔŋ, táŋ bɔɔ ŋna a fɛe, kɛ jáfeŋɛ bɛɛ a bee ti nu mbɛ to a saŋ, kɛ ŋna a liya mbɛ lɔŋ oo, kaka ŋgee poo lɔŋfeŋ mɛɛ nu nu kɛ mɔɛ nu anu yaa ka, a bɔɔ bɛ nu a kee a yɛ ŋma wakɛ kɛ mbɛ a jɛmbɛ waɛ mbɛ bee, bɛmaa a suɔɛ, i ti wakɛ kuŋndɔkii mana i yɔ mbɛ jafeŋ mɛɛ bi mbɛ táa mbɛ feŋ mɛɛ saŋ, ŋna leŋɛ nu bɛ keŋɛ laa, jafeŋ mɛɛ kɛ mbɛ a bina mbɛ na mbɛ lɔŋfeŋ lɔndɔ́ beŋ mɛɛ saŋ a laa, a kuŋ tée fɛla wunde maã ŋna leŋɛ nu ye oo, a bhii a ya maã i bee feŋ bhii saŋnda i yaa lɔŋ, kɛ feŋ bhii a kee bɛ bɛɛ i ya kɛmu i yaa saŋ i yaa lɔ, a kee bɛ bɛɛ i ya, kɛ woe jafeŋɛ bee nu, leŋfeŋ bhii nunu zi Mɔɛ nu anu yaa suɔɛ kpɛyaa wakɛ, anu yaa suɔɛ kpɛyaa, komu feŋ bhii nunu a kee ai to lɔɔ kɛ mu la, mu bee a lɔŋ. Bɛmaa jafeŋɛ waegee saana mɛɛ, mu bee jafeŋ mu waegee kɛmu i ya ma i ko mande mande nu ma a la mu ma kee wɛ nu a mana, kɛmu wae mu bɛ a mana wɛ sáana, kɛnu mu anda a bee lɔɔ, i táa i feekɛ i ya lɔŋ, a bɔe i booeyɔ ai kɛ i laa, a jafeŋɛ mu mu bɛ a mana saana mɛɛɔ, ko bhii wa komu feŋ mu nu waegee i kee yɛ mu ma, mu bee a saŋ, kowa mu nu bɛɛ a kee ɛi ti i ya komu i yaa kɛ, i bee a kɛ saana, bɛma leŋɛ nu bɛ i boowɔ, kpaŋmu i feekɛ anu ye, leŋɛ nu bee tia i boowɔ ani beeya anu nɔee, kɛ i waegee i bɛ fee nu kɛna, i bɔa lɔŋɛ fɛmae nu saŋnda i yaa lɔŋnda, amu leŋ nɔe i boowɔ, kowa bɛna bee anu boo, kɔwa bɛna bee anu keŋ, kɛ ya poo lɔŋfeŋɛ kɛ mɛ aa suɔ kpɛɛ yaae lɛimɛ nu fɛɛe kɛ ya táa ya a saŋ yaa lɔŋ. Kɛ ya leŋɛ nu bɛ nu, anui bee ya, kowa bɛna bee anu mai, kɛ mɔɛ bɛ wɛ liamoe sana, mɔɛ kɛ mɛɛ waegee aa buɛwa lia oo, ɛi lɔŋfeŋɛ nu wa saŋ ɛi tia lɔŋ na. I a leŋɛ nu fɛɛ wɛ lɛi mu anu bɛ, a leŋɛ nu fɛɛ wɛ lɛimu anu bɛ, a bee leŋɛ nu kɔ bɛɛ, a mae ai ti a waŋga lɔ jia na, kɛ mɔ mu bɛɛ wo fɛla nu bɛna laŋɛ ani ya wa fɔa. bɛma i bee ya leŋɛ kona bɛɛ, leŋfeŋ bɛna anu bee a leŋna anu bui to fa, ya kuŋnde jafeŋ léŋ mai kɛ ya taa i poo feŋɛ bɛmaa i waa i yaa jia mɔɛ nu la kɛ i waegee i poo lɔŋfeŋ wa lɔŋ, kɛ ya na sii i bɛ a lɔŋna, saama a kpɛe wɛ feŋ beei to feŋ saŋ ya leŋɛ nu ya lɔŋ, a bhii waegee a jao kɛnu, ko bhii waa komu, jafeŋɛ waegee muã fɛe, feŋɛ nu bɔɔ kee ai to wakɛ mu la, kɛɛ mu bɛ kena nu, tée bɛ feŋ bhii nunu mu bɛɛ mu ya lɔŋnda mui kanya a la, mu ya fɔ muã nu mɛ kɛ ni feŋ mɛɛ kee i mu ma wakɛ mu bee kuŋ a saŋnda kɛ saana mɛɛ mu kuŋ a saŋnda, hiŋi a bee nu